zun yi to vo to ni manu tawɛ a buwa a a o yiɓɛ a ɛɓɛ ho muyɛsi oma a buwara ni ani zun so yi hin po uwe tuwi cuha mumɔnnu donk to danre nɛ ɓa mawe zinni ni zun do'uwa ubiyɛn hannuwan nɛ ɓa wee zinni ni zun do'uwa a cɛ ni zun na ama jira a buwara ni zun donk to bun a ho han eshafodaze-ra cunu